كنفضل اكونو عندي الفلوس بزاف من الوقت حيت الفلوس هما اللي غيخليوني نعيش كاع الاحلام ديالي و نشري السيارات اللي بغيت و نشري المنزل اللي بغيت و نسافر لأي بلاد بغيتها و نستغل الوقت اللي عندي و غن <hesitation> نحقق اهداف كبيرة بهاد الفلوس اللي غيكونو عندي بعكس الوقت اللي <hesitation> الا ماكانوش الفلوس مغتكونش عندو حتى شي اهمية